Demak, sovutgichlarni ishlash prinsipi asosan, fizik qonunlarga, xususan, issiqlikning o'tishi yoki sovutish sikli tamoyillariga asoslangan bo'ladi. Misol uchun, sovutish sikli-sovutgichlarning ishlash jarayoni - sovutish sikli <hesitation> deb ataladigan jarayondan iborat bo'ladi va bir qancha bosqichlardan iborat bo'ladi. Misol uchun, kondinsator- sovutgichda boshlanish joyi bu - kompressor <hesitation> u gaz holatidagi sovutgich moddasini bosim ostida siqib turadi va natijada issiq va yuqori bosimli gaz hosil qiladi. Ushbu gaz keyinchalik kondinsator orqali o'tkaziladi va vaqt - bu vaqt ichida havodagi issiqlikni chiqarib yuborib, gazni o'zi suyuqlikka aylanadi. Suyuq sifatda sovutgich moddasini bosimi pasayib, sovutgich tizimini kengaytirgichi orqali o'tkaziladi. <hesitation> Bu jarayon davomida suyuqlik bosimi pasaygani sababli tezda bug'lanadi va salqin havoni hosil qilib beradi.